Alura pìu ün sach e bütu drinta i cuadern, i liber, d'piüme, creiun, l'eva, cualcoza da mangé për l'interval e magari anche ün giöch